Wana malna isikola, isikola reisa penting terie-terie biar i hidup ola ma dunia ilere i kuran-kuran mo aum isikola. Isikola reisa penting tu masa i bisa isikola masa im bisa taem. Isikola na mosa laowam semosa lawam setam ahsa misikola harue mosa hilal esde, esde ehula ola ma esempe, esempe lau esema. Esema sa bukan namasawa ulika likataem sebab sa <hesitation> re i woras le isa analika si asaw saw lika lika lika mambina mumataulina upa rumam tangga naupa natumata yanaloisa hawei mumu sa <hesitation> heselena nabisa anetumatanya na bae mahina bae manuwai, mahina masa, mumu hasee lamase hanum lawam satam manuwea lama eh isa emu lama luhu una saee, uhuseae taehsi warum si usire remse barang satanisatamo. Kalo manuin tani ka kalo nai oro saoro, mo kalo na uuna laku yasile tasiasi eh oh asawa iya uma anem tanisa sa taem oh se sae. Lebana ok tamtasi waru im lee manu waileseme mana eme isikola isikola mesa tumatalaise nase sumarea nase penting pendidikan mele mesam isikola mereo, isikola na mo salawam niaftanei namhese hesi hano lao paperusahan se mahesi hano lao pase kalo makantoruse <noise> kolama rumasaki sisae mane, lamo rumasakit lalemane hawe <noise> ijazah, ijazah mesa harus terutama mareyanase terutama ijazah nalo bisa misataneyo sebab kalo masa eu atumata siana nae manesia sae kalo hesetaem, hesetaem manesa maraputu matalae tamu lutumata laili emhi liliki lomu bela si unam isikola, si unam lauhesi mesana lomu ruamru matangga o sebab nana tumatania naloi sahumta tanggung jawab, tanggung jawab penunalo o olama <hesitation> lietuma tania na matani ana bukan nama sawai hasisememane taem. Bae mahina bae manuai aumhese na bisa ma um a kalau mua nahelu uta e, mua nastu si tuntutan se mahina se <hesitation> tu mata la ese kalum tani ralamo umusatani rolamasa unasaemane etamo mamase, amamse, inamse, uteam e. Mesemenum besa rupia lima sase, utulima se, mataisaloina uhuwale tapause semama tamumse mahina ne mamase amaise utie sasa lamsa bisa teruya tamsa taam marapatu matala bisa tamni marainase law masawa besesa mandiri somarea nasamberi haru arum mandiri sa sa au mese. Mese nalom rumah tangga o bukan roosa sataem. Namatumata nia nao harus sumliei urusin noru eroe urusin losae. Aneiyuw seii ih hesen saimani apalae muanaulika sain sebab monasai tumatalasea nase mukira isa lui rua kira rua lau ulu telu sa tam harus um kira mesae heka lae. Heka nau hese sai sesai naloo umanasi seere o opamute minahelu loka buka mo manase mana muna manasi isi iskola muna manasi sisae sisasa muna awemhese namusah kepense sana lo siew si isikola apalae u analika pamuri risi usikalaha hue marea anase uang jajang le harus muhese sasikepen hanulo si marea nasi su uang jajan <hesitation> kalo su kependre matam sahasi efisi isikola taem. Matasianasi ih si euw sianasi malama siew ma eh simaaa mae-mae awum hese na <hesitation> reiuw mup apa amanere i, manaeri isa kalu da si saeratam ih si saera laelosamo lama saija isi euw sa ih ama liki mamaka amahi esi yeo i ewi lahulahu kepenta mau wiohi in aniutyu uti jadi wanaleu wemu ana pendidikan marianase pendidikan terutama misal ohsemere yeo namosa petanike marianasa harus dapa pekerjaan ke maitatumata ita sowana se harun unata taneisa naloomua nau temina. Monahsi uitemenana bisa sihi isikola kalau simunasi sikola tama, kalau unai mamena manusia si una inamama mia misi isikola masaritam tahoiim isikola, isikola nahom wae wamara rereih. Mamase papase oihua unam isikola mukal misikola tamsa fusataem, misikola na munahali um nasisi sikola mamimena leeh muna nasi sikola. Akatumataru mulamai aeh anahatu huanamane mu ulama esde mane taem jadi wanale weum wana, wana mamena si unama kalu misikola laelae taem haum ina misikola namlae renurui nabisa mosa lawama.